Las gastronomía colombiana es una cpsa curiosa porque paquí quasi que no la conocemus en huendu coltura ispánica. Pratus comu la bandeja paisa, l'ajiaco i las empanás son mu sonás pallí. I quasi que tó lo compañan con arepa. Alogu tamién pendi de pa qué parti. Porque lo qu'está pal Caribi pos más pesca i alogu pala selva i la montaña el máis, la yuca, el prátanu... peru tapocu no te creas que me llama.